Laha raha fampipisapisaha paty iny. Alà lafariny iny, lafa misy rano raha iny boribory, piripirity tseky i. Lafa voapiripiritsy amizay i somary pisapisaky, ampiliry anaty vy iny ao. Vy iny amizay aodikodiky, lafa miodikodiky vy iny, miboaky bakao paty iny, tonga de pisaky biby. Le iny, atao manao ho zay atao manao ho zay avao.